﻿Yani bughu layı muu uma di rayiwi tam ghi Somau tingha ni wuti ghu llayi muna naha Wulthan hi balhin ghighu layiya gma ghi kunithin yani bu Ghinshi zhidi layan mun Kuulthin gma ghi ngulma ti Ghunshina ghi Kudilla ghi uma yani bu laya mun ummiya sai ghu p’i gwan we lthin Wulthin gwamana'a ghi p’a bu ndaka uman Wali wi ghi ndaka kwa kuʒa p’iyatinu gma ye umahau ghi hi ndaka vulan layanu ma civa khin lthin tap tap tap <noise> har gwamana’a ghi ghu lthayau dakakhi na’a mun ƙudila nahi ya bura lthingwan ya bura lthingwanya buna nasin na tsagyi wi gyishija umakhi be’e ghankwa we’e bawu diva wu ndaka uma wita wiyano waku kuma ti diyuno wuna wu ndaka pusi ghi wu layiyu so ƙudilema ma uma yani bu Ghinshin layiya di layighuma tu we ba ma ndaka p’a yani ba ndaka gwaghuma gma khin gani bu makhincani a ndaka gwaghuma sai p’a manu gwan ma gwa wuyana lthin gwan ya kuʒa p’iyatina.